بقول له اني فرحان بزواجه وفرحان انه شاركني هالخبر الحلو. بتمنى له حياة سعيدة وهادية. وبقول له انه لو محتاج اي مساعدة في المستقبل انا موجود لدعمك لانه مقبل على حياة جديدة ومسؤولية اكبر بحاول اقدم له الدعم النفسي على قد ما اقدر